אויב ס'מאכט זיך אזא מעשה אז כ'בין און געשעפט. צו א קליידער געשעפט, צו א עסן געשעפט עפעס א געשעפט. און איך נעם ארויס מיין בערזל און איך וויל באצאלן. און איך זיך ארום מיין בערזל. און איך זעה מיין בערזל איז פארלוירן. קודם וואלט איך געווען זייער דערשראקן. אפשר טרעפט איינער מיין בערזל. און ער ניצט עס. אדער אויב איך האב קעש, און בכלל. די ערשטע זאך, אונז אידן טרייסטן זיך אז די באשעפער גייט העלפן. און מ'גייט עס טרעפן. נאך דעם וואלט איך געזאגט פאר די ארבעטער אז אוי וויי איך זעה עס נישט. קודם אפשר קענט איר אוועקלייגן דאס וואס איך וויל קויפן און א זייט. צום ביישפיל די ארדער לייגט אין א זייט, און איך גיי עס אויפזוכן. און איך גיי צוריק קומען עס באצאלן. אדער גיי איך. מ'זאל עס האלטן און א זייט, ביז א באשטומטע צייט. און כ'וואלט קודם אנגערופן אז מ'זאל אפשטעלן. אנגערופן די באנק, אז מ'זאל אפשטעלן די קרעדיט קארטלעך. און איך וואלט ארויס געגאנגען. די גאנצע וועג וואלט איך געגאנגען, צו כ'בין געגאנגען מיט א קאר. צו כ'וואלט געוואקט נאך געגאנגען די וועג צו זעהן צו ס'איז ארויסגעפאלן. כ'וואלט געזוכט אינדערהיים איבעראל. און האפענטליך וואלט איך עס געטראפן. וואלט איך צוריק געגאנגען צו די געשעפט, ווען איך טרעף עס. און באצאלט דאס וואס מ'האט. דאס וואס מ'האט אוועק געלייגט פאר מיך. און כ'האף אז די מעשה וואלט זיך געענדיגט פרייליכערהייט.